المشروع اللي الحين أشتغل عليه هي دراسة دبلومة إسمها دبلومة ستيم او التعليم بالنظام الامريكي. <hesitation> في مجال ا <hesitation> التربية <hesitation> بما إني خريج كلية تربية قسم بيولوجي. <hesitation> فالحين ادرس <hesitation> دبلومة خاصة بستيم. هو نظام امريكي- نظام تعليم امريكيلكن نظام متطو- متطور اكثر. فحبيت إني ادرسه الحين واشتغل عليه